Da magnova gne fandrahoa hagniny ny fampiasa sira vaingany noho ny ame sira vovony, satria zao laha ohatry egnao ka zatra mampiasa gne sira vaingany igny ka sy mahay ny fatrany ame sira vovony, de lasa diso fatra igny, de lasa masi- <hesitation> masindilo ny hagny andrahoagnao.